Deku nani <hesitation> nani cepillo tuku nani cepillo já kú <hesitation> té cepillando <hesitation> kue tikujan, tidakuinró ni'in nani tabla dakuin nro ti niako, te ña kujido jan, kando iin nani iin mesa tú dakuando ni já kujan xetirizando iin martillo iin, <hesitation> ni clavo <hesitation> ani inga inga tá herramienda xetrixanó ajan iin <hesitation> ña kulino já, ke vili, vili kú mesa natejia <hesitation> n utilizar ma'a rramienta ma'a rramienta ka utilizar nro ajan, he adiva vi martillo adiva vi clavo chí ihá xe pintado nre vili kon mesa nó tedá, ta kuii diondo nri pintura tukuñako. <hesitation>